والله لازم أوزان ما بين الاثنين يعني ما بين السعادة الشخصية وإني أساهم في المجتمع يعني السعادة الشخصية أكيد مهمة عشان يعني تجدر تجدم الأفضل لمجتمعك لازم تكون سعيد يعني لو أنت مكتئب وحزين ما راح تجدم أي شي لأي أحد وبتجدر كمان إنك تساهم بشكل إيجابي وإنك تساعد الآخرين ما تكون محبط وتساعدهم بالفشل.